Akko isuro kiq mappitte motoroq ga yaregga oto kega kera-kera ta pitte yanaritu motoroq aga nassabari ta pitte motoroq magi <hesitation> aga nassabari mappit- ta pitte motoroq afaq na <hesitation> di yaregga poliangnge ifake majjama essosso <hesitation> makanjaq toi ifake <hesitation> jokka-jokka aga yakkegunangngi ye motoroq e yanaritu lo fasa e <hesitation> lau siruntuq <hesitation> sisse-sissengnge mangelli anre-anre akko pasa e seppe na bola e <noise> aga- aga- aga kuangnge nassabari- nassabari maja i ye ko ma- ma- mammotoroq kiq fekko gi carana tafakanjaki ye motoroq e carana yanaritu iso- itollai olinna leibissai toni leitollai toni banna sibawa kenro maderri tafadecengi motoroq e motoroq e yanaritu akko mo bengkeleq e ifadecengi <noise> yemanenna ro akkigunangenna motoroq e nappa leipitte motoroq e.